. Mme tidi itie emi <hesitation> mibighike emi nkade enemde min esid eti eti ke nkemkuk ebi nnyin eke. Mmeka ebid ukim nkesie, meka utie utibi ntan, meka ebi uneñe emi ekiudde Arochukwu, meka Umuahia, meka Ohafia, meka Abam, meka Isikwato, meka Nnewi, meka Uyo, meka Ikom, meka <hesitation> Akuakuna, meka Umon, meka mme itie oro, itie oro edi, itie emi enamde owu ndika, eti eti, monyuñ mma ndika do ke mme ini ke mme ini nsaña nsim do. Nka fo mfiak nnyuñ, mme itie oro eye eti eti ndika